आनु कोन्या नु झगड़े ऊ बाद माफ़ी मंगेन्नो काल लान लान छ छ रिंग तोंई। हलो, आंग दोस्त ग किन रंग बत्यामो दू। दोनीपि आंगु लागेच निंगा नु बीच जगड़ा हचिद, होदो गलत नीच। आंग गलती माफ़ी कैच <hesitation> आ, ग किनु भावना ऊ ठेस पहुँच्याच्या दू। ग आंगु हुजु चू खेद दू, ग उम्मीद लांच की आंगु माफ लांच। ग निंगा नु रिश्ते नु सुधार लांच, की रिंगी की आंग रंग बत्यमिग दू आ।